والله إن فيه قلادة مع السبعة متاع الصباح، نبدأ نهاري نشرب <hesitation> كاس ماء أول حاجة، بعديكا نحظرفطوري ساعة معنتها مع السبعة ونص نشرب قهوتي وكعب عظام، بعديكا نمشي نقرا مع الثمانية والربع هكيكا، ومن وبعد <hesitation> في الظهر نفطر مع المذي ساعة نكمل قرايتي مع الخمسة نتعشى مع الثمانية ونرقد مع نص الليل.